ס'דא אסאך פייגלעך וואס קענען נאכמאכן די קולות וואס זיי הערן און פאר אסאך סיבות. איינס איז צו קענען איבערלעבן, די אנדערע סיבה איז צו ווארענען אנדערע מינע פייגלעך, זיי קענען אזוי קאמיוניקירן און רופן פאר הילף.